Ose itsekiri ti a gue one a ne ni gba gue la mi mi gba fo aso ka gue egbe ti a gba se o se we ose itsekiri we <hesitation> eyen eyen ti a ma carve gba gun kuro ti wo gba oje re kuri ino ti ene gba ren ene ka ga oler eren gba jo ene ma jolo kuro ene ka da ekpo ni gba se una se ni pot o ne egbe oke ji ke ti a pa te ka se keren ikoko die ikoko die ta ta bo kuro ara no we ti a bo kuro we aka tie aka mu ekpo ni abe se ose itsekiri gi dije were aka lo ni o se itsekiri but ti kokodi we mo gbe eju ba ti kokodie ti a se ni ene gba wi una iyin ghen kokodie we awa se dede fene fene ni gba bo ubo ko si ubo ka joo Jo gba jo gba jolo se fene fene wo ka gbe utasun kpo to wa utasun kporo wewa ke udo ka ko ni da omi ni gba se da ekpo mi wo ka se wo ka iruno kun o nia se dede fene fene ka kuri ene ka gue <noise> we atan ene wa si kale ene wa gin we ataan ene wa ka ko ni iwe ataan gba gba ewo gba se gbi kami gbo kan kan ubo dede <noise> biri iwe ataan we dede fene fene gba ataan su bo si were o gba